Malaysia Cuisine dey chu he is a blend of Malay, Chinese, Indian, and Western flavour aniya. Anihaw dey chu spices ant mang nasa coconut milk dey ant manga, lemongrass dey ant manga, ant popular dey chu nasi lemak dey ant manga, laksa, roti kanai, satay, nasi dagang dey ant manga, sendol dey ant manga. Heti ang ayane kimahen coconut milk dey ant pula, spicy sauce dey ant manga, boiled egg dey ant manga, cucumber dey ant manga, wey laksa, chachuanchu, chichangchang dey ant manga Malaysian, roti kanai ahen, hei, chang le, deep naturin, til, kari, ang chanat mangchunani.